gaf tok <hesitation> jarole jars tokkiti dirbur ijemaa. Malin dirbur ijem ijolle tokiti bolli irrit wol lolle, ijollle lam, bollin kun kiyaa, kun kiyaa. Dub <hesitation> jars kun wonin ite bolli kan fude ijjolle tan lacchu dorgete bena edenii. dub nam tokkkit irdufe namanyaa maani ijolle tant wol lolle, manif wol lollte? bollia, bolli kan meto enan bolli kan irra fude hayya isen lachun bila bolli hafa edeni, dub jars kun wonin yeden namanyaa huji tan ,kesi ak dansa.